Sintetik go'sht laboratoriyada o'stiriladigan go'sht bo'lib, bu qiziqarli va bahsli mavzu hisoblanadi. Ba'zi odamlar bunday go'shtni iste'mol qilishni ma'qul ko'radi, chunki u ekologik jihatdan barqaror va hayvonlarga zarar yetkazmaydi.